Alura del paracua a ie ël mani, a ie, ch'a pöl esi dë bosch o dë plastica, lon che völe e pöi a ie a ie tüte le lamele dë fer ch'a ten-u la teila no, la teila ch'a deu esi ëmpermeabilizà e pöi a ie a ie la punta e pöi d'solit a ie 'na stringa, 'na liasa ch'a lu sare cuandi lu dovre pa, ch'a piöu pa, ch'a fa bel